Niasa mafy anao tatotato zay, sao de reraka loatra? Alô magnano pause hely fô, nafy asa nataona tatotato zay ô, zah angala plasinao fa anao mijanona hely miasa, anao reraka.